﻿كاين مثل بالمصريه يقول ليخاف مالعفريت يطلعلو، دونك <hesitation> واحد لميخافش <hesitation> ميامنش بالأشباح، مي واحد يخاف يامن، دونك هاذوك ليامنو باسكو يخافو.